Kruvvikäändjä ots om täpselt samasugudsõ kujoga nigu kruvvi otsah ollõv mulk. Ja tuu om ka sääne kujo, miä haardus umbõlõ häste. Nii, et ku saq kruvvikäändjät käänät, sis nakkas ka kruvi ringi käümä.